अगर तुम शिक्षा साफ करणु जो गन्दा चै सबसे पहले तेके उप्पर सुखु खापड़ु बीतीं हाथ मारा जब ते मर ड्युलु तब पानी बीतीं साफ करा और जो कागज़ हुंदु यतो अख़बार होंडुय तेका बीतीं साफ करा और जो कोलिन होन्दु कई बरी जो शिक्षा साफ कर्ण मई काम औन्दु तेके लगा ते साफ अगन